हँ सब जानबरनके आँखी होत हएँ, पर अन्धरा साँप और गेंसा ऐसि जीव हएँ बिनकी आँखी नाएँ होत हएँ । गेंसा और अन्धरा साँप कछुए नाएँ देखपात हए । ऐसि करके खसुटर रातमे देखत हए पर बाके दिनमे कम सुझात हए । जा संसारमे छोटे बडे तमान जीव जानबर होत हएँ । तमान जीवके त खाली आँखीसे फिर नाएँ देखपात हएँ ।